<hesitation> Karazan'ny bibikely koa zao: misy tantely, cocinelle a, dermaptère a, moky, vitiky, diptère a, maromaro zany izy e; de misy koa regny hao regny, misy punaise i, poisson d'argent.